Kalo ditanya bisa hidup ato tidak sih kalo dari sa pribadi sih tidak sih maksudnya kalo misalkan hidup hidup yang bernafas sih mungkin iya terkecuali kita tidak punya tanggung jawab apa apa begitu tong bisa kaya hidup tanpa teng-teknologi aman aman saja tapi kalo misalkan di dunia yang skarang modern ni iut sangat butuh skali karna skarang saja pembayaran ato apa saja dong sudah mulai alihkan ke <hesitation> teknologi menggunakan teknologi begitu trus mungkin jasa jasa ato yang dulu dulu kitong bisa kerjakan sendiri begitu bisa sangat terbantu jadi kalo misalkan kitong tra menguasai teknologi maka tong yang akan dikuasai oleh teknologi jadinya kita yang jadi ini tapi mau bagemanapun menurut sa <hesitation> penting trus kaya kalo skarang bilang tanpa teknologi su tra bisa sih jadi baik skali kalo misalkan kitong <hesitation> harus harus sebenarnya jatuhnya sih harus harus macam belajar tentang teknologi mulai dari <hesitation> hal hal yang mungkin desain ato bahkan sehari hari tong cari ide saja itu dari ini teknologi ini jadi menurut sa sih kaya su tra bisa kalo skarang begitu dengan tanggung jawab tanggung jawab yang ada begitu tong perlu skali untuk. Tek-teknologi ini tong tetap pake komunikasi saja su paling su paling rasa gampang dengan ini teknologi ni ada bisa telpon langsung tra perlu kirim kirim surat tunggu tunggu jadi kalo di dunia yang skarang ni su tra bisa kalo tra tanpa ten-teknologi begitu.